Ny kolotsay Pakistan da voakasikin'ny fivavaha silamo sy ny tantara maharitsy miaraka amin'ny fomban-draza avy amin'ny indo aryan. Misy fety anakiroa lehibe amindreo ao, da tsy ino fa ny eid al frit sy ny eid al ahada Da misy koa ny zava-kanto pasiky anisan'izany ny tantara sy ny dihy da manandanja amin'ny fiainany andavan'andro